Sɛ epɛ dɛ epepa wo freegye anaa wo wirekuku mu a, dza ͻwͻ dɛ eyɛ nye dɛ ibodum sͻkɛtse a wo freegye no n'ahoma no hyɛ mu no. Na iwie a na eyiyi kankra biara a ͻhyehyɛ freegye no mu epue na etwutwuw kankra no ho. Na afei, iwie a na apepa freegye no mu nsu nyinara ahwɛ dɛ no mu awow kama. Iwie a na edze kankra no asan ahyehyɛ mu na atow freegye n'abow no mu.